menningin heilsar ykkur frá London það hefur heldur betur dregið til tíðinda í leikhúslífi Lundúnaborgar hinn íslenski Helgi Tómasson er kominn hingað með San Francisco

sem hann hefur stjórnað í þrjátíu og fjögur ár

voru sýnd á minna en tveimur vikum sem sem er ótrúlegt þegar maður hugsar um það og þegar kom til greina að við kæmum til til London þá vildi

eitt til dæmis svoleiðis að þetta tókst alveg stórkostlega og mikið skrifað um það og þetta er

í svona stuttan tíma eftir tólf danshöfunda það að San Francisco flokkurinn biðji danshöfunda um að semja fyrir sig er það einhver viðleitni til að tengja já og líka það að ég hef alltaf haft áhuga á nýjum verkefnum því maður getur ekki alltaf verið að sýna gömlu gömlu

og svoleiðis sem eru fyrsta flokks verk en ég get ekki verið safn við verðum alltaf að líta fram í tímann og sjá hvað hægt er að búa til og hvað verður úr því og þá

eitthvað sem getur kallast þannig að þetta verði sett upp eftir fimmtíu eða hundrað ár og sé þá þess hver veit hver veit það gæti vel verið það fer eftir því áhorfendur taka við þessu ballett er auðvitað

þessi virti dansflokkur lagt áherslu á ný verk og að vera í tengslum og samtali við nútímann að þessu sinni voru tíu danshöfundar kallaðir til og afraksturinn sýndur á fjórum mismunandi sýningum sem standa til sunnudags það spretta stundum upp

eigi einhverja framtíð af því að hann er svo

sveigja hann þar til hann hættir að vera ballett nei ég samþykki ekki sko því það er þetta sem ég hef alltaf verið að reyna að gera að skapa eitthvað nýtt í

frá byrjun þessi klassísku spor og svoleiðis hvað er hægt að nota þau á

verður að vera þar en þessi nýju verkefni er byggð á

helgi er nú kominn á áttræðisaldur en

hvers dags líkt og hann gerir í San

tekur enn fullan þátt í að stjórna þessum æfingum já ég geri það

þau líti til mín til að komast áfram og fá betri dansrullur því ég ákveð allt hér ég er einráður og eitt

er samið við tónlist Bjarkar já hvernig kom það til ég hafði beðið

gera nýtt verkefni fyrir mig hann hafði gert eitt áður

tók það bara á mig að skrifa bréf til Bjarkar og hún svaraði að það væri allt í lagi með það svo hann var alveg himinlifandi að geta notað sem hann vildi fá í byrjun svo las ég líka að eitt verkið er dansað á strigaskóm þannig að það eru ekki bara

þetta sem ég er að tala um það er hægt að breyta þarf ekki

voru frumsýnd í Bandaríkjunum fenguð þið stórkostlega dóma já mér var sagt það ég les ekki dómana þú lest

hvers vegna ekki æi það er bara

mikið stress við það og segja af hverju gerir Helgi ekki svona

og af hverju fór hann ekki þessa

hina leið og það er ómögulegt að hlusta á svoleiðis ég verð bara

með minni eigin hugsun og hvað

rétt á meðan ég stjórna þessum flokki þá verður það svoleiðis það hefur gengið vel hingað til mjög vel það eru komin þrjátíu og fjögur ár sem þú hefur stýrt þessum flokki já það er lengst af nokkrum sem er stjórnandi núna nema verið lengur já ætlarðu að reyna að slá það met nei nei hann er kominn upp í fimmtíu ár svo ég

í viðtölum hvort þú sért farinn að

lokahnykkinn á þetta já hverju svararðu núna ja ég er dálítið hissa á þessu hvað fólk hefur mikinn áhuga ef ég er að starfa við það sem ég og ég hef heilsu til til hvers ætti ég

að hætta til hvers að gera ekki neitt ég get ekki hugsað mér að gera ekki neitt held ég áfram eins lengi eins lengi